أكيد خلني جول <hesitation> الرجم الأول تسعة تسعة ثلاثة إثنين أربعة خمسة ستة تسعة والرجم الثاني تسعة ثمانية واحد إثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة.